الحل انك تخصص وقت يوميا حق القراءة يعني حتى لو عشر دقايق عشر دقايق قبل النوم بيكون وايد زين لانه كل شيء تقدر تخلي له وقت بس اهم شيء انت تحط في بالك وتخصص وقت وبس وبتقدر ان شاء االله تقرا الكتب الي تبيها